Men aytaman xurmatli yo'lovchilar men sizning uchuvchingizman xozir momaqaldiroq zo'nasidan o'tmoqdamiz samalyotimiz bunday sharoitlarda xavfsiz uchish uchun mo'ljallangan sizdan xavfsizlik kamarlarini taqishingizni so'rayman tez orada tinchroq hududga o'tamiz diqqatingiz uchun raxmat qo'rqmang.